أول ذكرى إلي في طفولتي لما كنت بالصف الأول ابتدائي ودخلت المدرسة أول مرة، بعدين جلست في الطاولة، وتعرفت على واحد صديقي اسمه يوسف، وكانت هذي أول ذكرى حلوة في مرحلة الطفولة بالنسبة للصداقة، وظلت صداقتنا لحا <hesitation> د اليوم ونحن نتواصل مع بعظ.